و فجأة شاف لمعان توجه له و بدا يراقبه كل ما أقترب منه زاد لمعانه قرر يسجل كل شيء إكتشف إن النجم ينبعث منه أصوات موسيقية غريبة أرسل المعلومات <hesitation> لمركز الفضاء ورجع للأرض صار.